Au keiku laninai, <hesitation> ugamagi namara wo vagi ro a ap auaurana, nama iwavagina ka auna a ugamagiaona kauna e raka, au aukavaku vavinena nama iwavagina kei, ai lualua no ma walawalamai veaira, keimai na vea, gave kala koukou wai, pene ao, tikulu aina ga laka veniao pene ao gave va aikio, pene veamai e oma, ai ga waikulena, ai lualua vekavi vavagi gema ve kala, veveni, oma ka au ave ugamagi aona, ai kei ai mai melo melo lanina au a ve rigo ole, au geku numai, <hesitation> waiwai auupuna, kapanai, au wa wararage veaina, vua kimukimu a apira ole ne wara rage, veaina a varoa ole, varo vaivai kapuna a apira ole amara a apiao, ne wa e au ave varo ragerao laninai au ia a aloa wai pene ma rigo kwalana ia pene ma rigo aonai ne, au ia genai, wa rikwana pana kilagia au rakau pakala e e wararagena au pana verage au geku numa, kukunai wa auupu aanai au pana ve alu kau, a- vuara makina a varo ve ara ole, ne e vua malara vaivai a varora ole wa no wararage veaina au pana pana kau ne kukunai, pana ve rage, au iamo a aloa wai au aukavaku ema rigo ole Ga inaina kirikiri ole ne a vakila o au a ugamagina ia e laka wai ao ne au gaku numa kei pa kala wagia waiwai auupuna, kukunai, a waiwai aanai, au wararage pa kala panave rage au geku aluali kapuna maki wagia aurai ne, pana rage pono gia veaina ne oi au muli kuna mapono ma, rage naiwao, aurai ne melomelo laninai wa raka pe ia maikin e ririwa aukavagi ole, wa e au pa- auna pa kala auna pene gia aurai ne, au mai lualua, gao ole, ai paga ao lanilani, ia e kilao, ana wa kala ovoa ana wa rage kau wonai wau, aonai a va kilao aikina, e au pakala aurai ne, aana au pe au ana verage kau pana alu ali ne mulikuna oi pono ma rage, naiwao, ne ia e kilao okei, rorinai a apirageana, oi ono laka kune kwalana, oi po kala, ne au vua malaani ovoovonai a pana kao ole, va luakuanai a ve pana wai rageole va koikoina ave pana wairageo laninai au kwauanamo a kepi o, varona ai au varo aukana, aurai ne, au ama pana rage ole e va koikoinai aonai e varo kwalanana eve unuvagi ole ne, au wanana a api ugu ole wa raka na, au geku, au lokiku pono ugamagi wa taemunai wa wa laninai wa au wa kei vagi pe Wa waiwai akena wa no ai akena melo melo laninai wa ia wa, ake vagi wa raka, aurai au ama, wai rigo ole ama keo rigo ole aonai au, pipigaku, varo a varoao varonai, ama raleao, ne, rala e rigo wai, aurai ne ia vanamo, lele vagi eve rakamai ole ne e ekilao oi rorimuai neiwao, aikina naiwao au a agi wai, auna, roagi roagi auna a aivagiao ne, au muruku ralana, ga ta- taua wai, aonai, ia au e vakilakuo gai o ugamagina, e wai oi inamu amamu ana va riparia ne oi pie kala venimu aonai a agi wai ne a kila wai, aikina kwalana au ripaku, au pana ao aonai au pa vevagi au amaku na pene giaku aonai au wa, pene kwari maeku auraina au ia ve kilao pana ao na nanumo kiaka ono ve apia ne, au, muruku e wuligia aana tau vealeva, nai wao, wa rikwana kekei waraka au keikuna vea a ugamagi aona vanagivanagi ai gama laka gerevagi ole gama aunilimalima ole, alu pika teamurai lanina gama kwarana aonai, gave ai lavuna e rikwana kei a ga ugamagi lekwa lekwana, ga ugamagi aoana ga kilagiana, ai maga mamaina, e no walai kei aina maga gia wailkule ana wa raka, ai kei mai ai wa ga verere, koukou iwawai, na lani ema irauna lani- nai maguli maki na ema Irauna aurai, melo melo laninai, <hesitation> ugamagi wa raka rikwanara makina wovagi na eia kekei au mageku- au kavaku oi namana oi aura ne ai au ugamagi lekwa lekwa na ora mapararai gave ai iavuna lanilani, eia kekei no ema wairage wairagena pe gave kilagi veveniana e ga mamai agi koukouana, ne wa ugamagi kauna wa raka wa veaina ema miana ai lualua gemai ai ai gema laka verawali lanira maparara aorai e rikwana kei, ga kilagia